Nimi-a klehkpeh :eh :ne-a 'de 'kwla eh 'ble nimi-eh eh-: :ne 'de en-' klehkpeh klu-' eh-: <hesitation> 'teh 'yli-' 'gabaa, eh-: yubo: deh 'gabaa. :due' :ne 'de yai' :yee' :ne 'nor 'bluhbor:. :yeh :eh :ne-a 'o an 'da-dih-a 'koko'-du, an 'da-dih-a du, :mor :an 'bhorn <hesitation> :on 'ye :dhororn' :korn 'de <hesitation> 'chlee-deh-a 'chle-a 'da, :on 'ye 'chlee-deh yubo:, 'deh :a 'da-dih-a 'chlee-deh :on 'ye-eh yubo: :ya 'de du-a :guo' 'on 'ye 'da :an-a'a: :gboa' po :mor :on di-or :an <hesitation> mu 'chlee-deh yubo: ka on 'da. :yee'deh 'on 'ye-a :eh :korn-a dhih 'de 'on 'da-' du, 'koko' du, :on :ne-a dha gwlor, :mor 'on blu 'bie' :yee' on mu :yee' <hesitation> on 'kle dha-dih :dha on 'ye an-a' dii-deh+ po 'do on 'kle-dih. :yee' :mor on 'kle 'o dih, :mor on 'ye dii-deh, :mor on 'ye gwehn-yor-eh, :mor mor on 'ye :bhala'-eh', :mor mor 'on 'ye 'peleh-buo', deh 'o deh an mu-a 'ye-' :eh no-a dii-deh, <hesitation> :yee' 'de on 'dhu eh :Ka :a no-a <hesitation> 'de :a po-a 'slaa, 'de :mor :a 'ye gwehn-yor-eh 'de :a po-eh 'de yai', :mor :a 'ye 'peleh-buo :a po-or 'de yai', :mor :a 'ye 'si-eh :a po-eh 'de yai', :mor :a 'ye :bhala' :a po-or 'de yai', :kaa 'koko' 'du-a no on 'ble :dha <hesitation> an dhe an-a'a: dii-dih+ dih. :yee' on se 'o :sie-dih:, :yee' on 'da :mor gwlor-nyor :or :korn-a 'nynor, <hesitation> :or 'wluh-a 'nynuu', mor-: an-a'a: 'yu-: :mor a mu vorn-' a-a :vorn-dih 'do 'o <hesitation> 'kaa-a :gwie: 'i, :mor a mu vorn-' :yee' a mu 'de a 'bli 'de a 'ye :vorn-dih. A mu 'de a 'nli 'gbu di, :mor a pa 'de a-a'a: <hesitation> mea'-deh 'zorn 'de a 'ye :vorn-dih, nyor-a :vorn-dih 'o 'kpa ken. Pobo: dhih nimi-eh :eh :ne-a 'de 'kwla eh :za-' ya :e, an 'da-dih-a 'koko'-du, nyor :noo' mo-a kpon an-a' nynor 'gbo, gbo 'gbo, gbo, 'gbo, :an borlor-or 'do 'kpa ken, nyor+ :noo'-a borlor an-a 'nynor 'do gwlea' 'gbh, 'gbu an chehn-or wluh-bo. 'Koko'-bu 'da nyor 'bor eh no-a. <hesitation> :mor 'on no deh eh :nyne 'yi-dih 'de :an 'kmo di, :mor 'on 'dhu :on :baa', an :nyna 'o gwlor gwlea'-dih an 'da 'on :baa' deh :an no-a eh nyni-: 'yi. <hesitation> 'on :baa' :on se deh 'yi-dih yubo: an 'da-' 'o. <hesitation> :on 'da po 'o worn. :ka :a mu 'de 'gbu 'de :on 'da 'kpor kpor 'o, 'de 'on 'da :or :ne 'o :eh, 'de :on 'da, 'mor tawo or' 'mu sedi'. 'De :on 'da 'on :ba, deh :on no-a tior 'de nyor 'nyne- <hesitation> eh se 'an :porluh-dih 'pehn-dih 'o. :mor :on blu ya 'suh <hesitation> :on 'duo: wlu-' :on po-uh 'nor 'on bo 'on 'bei' :on :ne-a 'o :dha 'o 'on se-a yubo: :on mor :on se-a 'on yubo: eh no deh :eh 'bda-a 'yuba 'o. Eh-: :korn dhih :on za-eh 'de 'on se :wlu 'o. :eh :korn dhih-eh wee', :mor 'on :wlu-', <hesitation> :yee' eh mu-a 'yuba 'dba-a', and 'yuba-a 'meh-a or-: ya 'de jeh-a. :mor 'yuba-a 'meh-a se :ne 'jeh-a :se-' ne 'i :dee, :mor a mu 'de gle-gbalie: 'i :mor :an-a 'nynor 'jle-dih on :jle-dihihih: :on :se-' chehn-' kpa 'i, mor :mor :on 'jle-dih-or :jle-dihihih: or se :korn or 'ye chehn-' 'kpa. Nyor+ 'sororn' taan :mor on :dhe-dih 'de :on 'ye wlu :zi-dih :on 'ye-uh 'de or bo po or mu 'chehn-' 'kpa-a' he-: :korn dhih 'o, :yee' eh mor-' :zulu :on 'ble-a' on :mor :zulu 'jeh 'o, on :mor gwlor-nyor :zulu'-jeh 'o. Jorwor: :mor eh 'dhu or 'be 'noror', <hesitation> dhih or :za-' or po-ih 'de or 'worn de, dhih :on :za-a eh :se 'mor on se 'da 'o :an 'da an 'jeh 'o. Nyor :or :ne or se-a 'beh-dih :or 'dhu or :baa or-: 'o or no-a or elu 'de bo deh :dao. :yee' 'koko'-du 'da, nyor-a no-eh. Pobo: nimi-eh :eh :ne-a 'de 'kwla :a 'da eh :dhororn' korn ya, eh 'blu-a 'bie' :yee' eh 'de :yor :on :ne 'o :or no-a 'puh 'bie': <hesitation> or 'si 'zorn 'de 'for :dao' bo. :mor 'nyanu pa, ' 'Or :mor se or dhih yubo: 'bie' 'on 'da-a' :mor se or dhih yubo:, 'de 'blao 'di :dha on pa-dih-a :yee' on 'blu 'bie' 'da nae' <hesitation> 'de an 'si-dih 'zorn. <hesitation> :yee' 'bie' 'jeh :yee' on mu 'duo: :kornu: :on 'beh-a 'or :on 'beh-a ken-dih :yee' mo-: on pa-dih 'bie' :dao' worn 'i. :mor :on taa na :on taa zi 'bie'-a 'jeh :dao' :on se or 'ye 'i. :yee' :mor a 'ye or a po 'de neh, a no :vuku: :vuku: :vuku' 'vuku', :ka eh pobo-eh ya :eh mor :dhalu' :ne 'de, :yee' 'de nae 'de 'koko'-du 'si-dih zon, eh :mor on mu :ne 'o. :yee' :tehn 'i :tehn 'i nyor+, :eh :korn dhih 'on 'da-a':tehn 'i :tehn 'i nyor+ :mor on po 'gbu, on no-a, an 'da-dih-uh 'kwi-slaa-gbu:. 'Kwi-slaa-gbu: 'o. :yee' an worn :due' gbai, an worn :due' gbai mo-: pa 'de 'gbu :dao'. Worn 'nor se daa :ne, worn 'nor se :daa :ne, worn 'nor se :daa :ne, 'worn :due :daa 'kwi-slaa-gbu :on no-a 'o worn :due' :daa :on 'pa 'da 'de :gweh 'i. :yee' :mor worn :kma deh pa, :mor ji 'pa 'de 'gbu, :yee' :ka a mu no-' 'de a 'ye ple a 'ye 'sorn 'si :eh? Jorwor: 'koko'-du mo-: sie ti de :eh :mor ti <hesitation> 'an-a tuh-a mu-a :pa-dih-' dha 'on 'ye-a :yi-dih: 'on 'ye-a mu. Pobo: nimi-eh ya, eh-: eh no. Eh :se :dhoo: na :e? 'Sororn' :yee' 'kehbeh', 'kehbeh' :eh no 'klakun: 'klakun: :eh no-a nimi-eh :eh :ne-a 'de 'kwla, eh 'da, :dha 'moeh se-a 'de yi-dih 'de :mor :on 'ye ti 'de sie' :on 'ye wa po, de eh no-a, :mor :on 'dhu 'si :an po 'wa, :mor :on 'dhu gle-peleh :an po 'wa, :mor mor :on 'dhu :bhala' :an po 'wa,: 'de ybei' :mot ti 'nyne 'o, :mor 'chuh+: <hesitation> > :ne nyieh, :mm', :meheh'lo:, :meheh' 'sorn, :meheh'na, :meheh'nyieh, :bhue', :yee' deh :on 'dhu-a 'ye en ku-'. <hesitation> pobo: deh 'kehbeh' za-a' ya :e? Eh-: :korn dhih :mor eh pobo-dih eh pobo-dih :yee' eh mu eh po kavan:+ :dha :due po, po, po, :mor en zluh :tehn ya :yee' eh zi-', :mor eh mu :yee' eh po-eh :dha :due' po, po, po :yee' eh zi-', :eh-: eh mu no-' noooo:. :yee' <hesitation> <hesitation> <hesitation> :koan: tu eh nu-a yubo-eh :e? Or-: 'dhu, <hesitation> or 'nyne :mor 'wa. :yee' :mor ti 'nyne 'o, :eh beh 'chuh+ 'sororn' taan 'o, <hesitation> eh-: 'nynuu: 'nynor+ en 'da 'a, 'moeh-a no-a on 'o deh :a mu di-eh: :yee' eh 'da, a :nyna-dih 'an yi 'de eh mo eh :yeh-dih kavan:+ ken eh no-a kor kor kor, 'Tior see eh 'duo: :kwlaa'un <hesitation> 'glau' 'glau' eh di uh, eh no-a :yee' eh 'duo: vuanu', eh 'da-a 'mor mlor 'nyi 'an 'kpuh-deh :ne 'kwio 'kwio 'o jorwor: 'de 'on 'di or mu :wlabe 'o, eh no 'cheane' eh-: an 'da-dih vuaun', :yee' :yeh :eh ne-a 'o :eh tehn, :ka eh tahn an 'da-dih eh :kwlaa'un, eh mlor :mor eh taa zi eh yau-a no :wla :wla :wla :wla, eh nmor 'yi eh tli gwehn-dih, :yee' :yeh :eh :ne-a 'o eh beh gwehn, 'de eh 'di 'de eh dle, :yee' :kwlaa'un mlor an dele 'de gwehn 'nyne-dih an ku <hesitation> 'ye 'wlabo eh-: no :kwlaa'un-a :koan'. :yee' en mor :daa, me-: 'kehbeh' :eh no-a nimi me-: eh :duo' 'o <hesitation> :en :korn 'wa eh po. <hesitation> :mor eh mu eh :yeh-dih 'bluhba-an yor-eh ken, :mor eh mu 'o pobo :yee' :samu' :ya 'o 'yuba: :yee' eh kpon :samu' :dao' 'weh eh di-uh, 'moeh-a no-eh, :mor eh mu 'o pobo :yee' eh 'ye sorn, eh mu 'o :yee' :mor sorn, :yee' eh kpon sorn eh di sorn 'weh. :mor gwlor-nyor :mor :on :dhe-dih, <hesitation> 'dhu deh-beh :dha-beh :mor ti nyni 'o, :mor on 'da 'moeh-eh 'worn, :moeh-eh 'worn 'o, zon :daa on :kma 'i :ke, :mor :on 'suh :on :ya 'de di-deh :an di-deh. Eh-: 'kehbeh'-a no. :yee' 'gweh, :Eh :ne-a 'de 'kwla, :a 'de :eh se-a :dhororn' :korn, 'gweh korn :dhororn', 'gweh eh sie ti de, :mor eh 'dhu 'gweh :yee' eh mor :gbae', eh 'dhu <hesitation> :yee' mor wa. eh sie ti de, :mor 'ye dha tu-a gorkplu+ gboror' :eh beh gor-a gor-kplu 'o :mor eh 'ye-uh, :yee' eh mu eh 'bhorn sorn+ 'doluh:+-dih eh kpa-ih eh wa-ih :waaaa: 'ye eh kpa-eh eh zile:-eh 'de gor-gorlu 'de. Ti eh mu-a nimi-eh kpon-dih-' eh mu sobu' kpua+ no eh mu-a mimieh 'dba-dih-' :eh beh yai' deh 'o-: :eh mor 'bluhbo :deh. o, ne eh :yeh 'kpa zon :bhue' 'de-', eh mu 'o dha-a 'jeh 'weh, eh 'yeh kpe zon-: :bhue', zon-+ :mm' 'de-' eh mu 'o dha yeh mu. Eh mu eh 'duo: sorn-a 'doluh 'weh :fu :fu :fu eh 'chehn nimi-a eh 'jeh 'weh, eh :za 'de eh 'di deh eh di-', :yee' deh eh di-a <hesitation> eh di nimi-eh 'weh. :yee' deh eh no-a eh 'dhu <hesitation> :gbeh'gh:, deh :eh 'dhu-a wa-' eh-: 'dhu :gbeh'eh:, deh :eh 'dhu-a :gbeh'eh: eh-: 'dhu wa-'. <hesitation> :mor eh 'dhu 'kehbeh' :yee' eh po wa, jorwor: :mor eh 'dhu 'gweh :yee' eh dha :gbeh'eh:. Eh-: :korn dhih deh :on na-a :dha :daa :mor :on taa :koan' no: <hesitation> 'de nyor+-puu' :daa bo, 'de nyor+ bo :mor <hesitation> on 'nyi :on 'wli-eh,. :Yee' :on :za 'o :yeh :daa :on dhe-eh-dih :yee' :on di :yeh :daa 'weh. <hesitation> :mor on 'nyi :on 'wli-eh on :za 'on 'geli', <hesitation> :mor 'chuh :jla :mor on :za :on 'geli' <hesitation> :yee' :on chehn 'i :on dhe :yeh :daa dih :yee' :on di :yeh :daa 'weh. 'Wli-eh :an dhe-a dih eh-: 'dhu :gbeh'eh-:. Nyor+ :daa, :a :bai' :on mu-a 'noror' tain bo :an no-a :koan', an :noo' no :koan' on se 'wli-eh dih dhe, eh :mor on se :gbeh'eh: 'dhu, on se-a 'jeh-a :gbeh'eh 'dhu, eh-: :korn dhih or se 'wli-eh dih dhe. :koan :jla, nyor+ :daa :on :ne-a 'puu' :puu: 'puu', :on no-a :beleh' nyor <hesitation> on 'ta-dih-uh dih, on 'da an ti :jla-a mu :on 'bli. <hesitation> :ka or mu no-' 'de on 'ye-a 'bli yi :eh, <hesitation> or se-a :gbeh'eh: 'dhu, or mor or se wa po, deh 'o deh eh-: or se no, :dha or mu 'wli-eh :za-eh :eh? Or-a nyor+ :on :ne-a 'nor :a 'bli mor-: or mu wele-' a 'yle 'on gbo 'noror' 'duhba'-' 'weh 'o a kor-dih 'on 'wli-eh 'on 'ye 'de yi 'o. <hesitation> :mor on dbo 'wli-eh 'de <hesitation> 'de or 'ye-or 'bli yi. Eh-: :korn dhih 'gweh :eh no-a nimi-eh :eh :ne-a 'de 'kwla <hesitation> eh-: :dhe-dih :eh sie ti de. :an 'bhorn zon :on mu-a 'de yi-' <hesitation> :on 'ye 'gbu po, :on 'ye 'pafluh:+ gbu po. Deh :daa me-: an 'da-dih 'pafluh+. :On 'ye 'pafluh+: gbu po, 'de :on 'ye 'wli-eh 'ye eh 'ye 'i :dhie: :yee' :on dhen 'pofluh:+ 'de :on 'de 'nyi 'on dhen <hesitation> 'pafluh+ :daa :mor ti nyni 'o zon :an mu-a 'de yi :mo 'on 'ye 'wli-eh 'neheh' :dele' ka <hesitation> :yee' :yeh sie :ao' :yee' <hesitation> eh se on :tehn <hesitation> :yee' :on 'duo: 'wlii-a 'jeh :on 'pafluh:+ :yee' :on dhe-ih dih. :mor en no 'pu+ :dhoo: 'sororn taan nyieh :mm' :meheh'lo :yee' :on dhe-ih :dha beh-dih. Eh-: 'dhu :an dhe :gbeh'eh:. 'De ybei' zon :an mu-a 'de yi 'gbu :an mu-a po mor-: :korn :gbeh'eh :an dhe. :yee' :mor eh 'dhu deh <hesitation> :koo: se-a :ne dha zon :daa, 'de :gwlor-nyor+-a 'ye an 'jeh worn, 'de nyor+ :due' :due' 'ble :koo:, <hesitation> :mor :or se-a dii-deh 'ble, 'de :on kpa nyor+ :bhue' taan, 'de on 'nyi :on :koo: 'de :on 'da, :yeh :daa 'an 'nynor, sonor-ih 'o, <hesitation> 'de 'gbu-a 'kpuh-' 'ni-a :dba-dih-a 'de :on 'ye-ih dih dha 'o, :mor ti nyni 'o me-: :a mu tba 'o, me-: mu tba :koo: no 'o. Or 'da :ao'. Dhih 'jeh-a dhih 'jeh or 'worn-dih an-a' wlu or kpa-ih or dhe-ih dih. Ti nyni-a 'o, :voor: :due' kpa-: 'zorn, <hesitation> <hesitation> 'de or mu or sonor-ih klehkpeh, :on mu :on 'duo: jlehn-' on mu 'de :on 'beleh: gle 'de a po 'de :koo:-a 'jeh :dao'. Ti nyni 'o a :mor se-a :koo: 'ble zama a 'ble :koo:, <hesitation> a mor se-a dii-deh 'ble a 'ble dii-deh:, a 'ble :koo:. :eh :kor dhih 'o eh we-', 'ble :koo: Deh no-eh eh-: 'dhu or sie ti de <hesitation> or dhe :gbeh'eh:. Jorwor: nyor 'nor :mor :on se ti de sie :on se :gbeh'eh: dhe, <hesitation> :mor :on se :ka :on 'ye-a no 'de :mor zon 'si dih :an-a'a: deh+ 'ye :na :tla :tla :tla <hesitation> en :ne-a ti :zi-dih, 'de gle :sor 'kor-a', :yee' :an sie ti de :an dhe :gbeh'eh:. :eh :korn-a 'be <hesitation> 'gweh no-a eh-: 'o <hesitation> :koan :a 'ble-a :a no-a dha 'bluhba ken or 'wluh 'de 'gweh-'. <hesitation> poli' mu 'kwla <hesitation> or 'ye-a 'gweh, :yee' 'gweh, <hesitation> eh po eh-' 'yu 'ni worn, eh po eh-' 'yu 'ni worn <hesitation> 'an 'bhorn 'on 'ye :on :gwluhuh' zela: nimi :eh :ne-a 'de 'kwla eh-: :a mu gwlor-nyor-: 'suh, nimi <hesitation> eh-: no :a-a' teacher. :eh :korn dhih-eh wee', eh :ya-dih-a de. <hesitation> eh-: no-a nyor+ deh :torne' nyor <hesitation> :eh torne'-a nyor+ deh. Deh :on 'wluh :on se-a no :on 'beh-dih: no-eh :e? :yee' nimi :eh ne-a 'de 'kwla en no-a 'gweh 'i <hesitation> or-a'a: torne' nyor+ deh. <hesitation> poli' mu-a 'kwla 'suh :yee' or 'ye 'gweh :eh 'ble-a 'yu. Eh :dhe dih dha soba+ ken <hesitation> :mor eh 'plih 'ni 'suh eh po 'yu 'ni worn. :eheheh' :eheheh' :eheheh' eh po 'yu 'ni worn. eh 'wluh 'o eh 'duo: yorluh' eh 'tan eh-: 'yu-a 'yuba. :Yeh poli' yi-a gwlor deh-a 'jeh eh tain <hesitation> <hesitation> eh 'bleh-a' 'bleh 'due' eh-: or zela: or-a' 'nynor :gwluhuh'. Or-a'a: 'nynor 'wluh-a 'yu suh deh-a 'jeh :dao' eh-: or no. Eh-: dhih deh+ :a no-a dha 'bluhba ken en 'wluh 'de 'kwla. :a yor-eh :or no-a :gwlor-nyor+ :on ne-a 'nor 'bluhba ken :a 'wluh 'de 'kwla. :za-a :dha :a mu- 'de or no <hesitation> 'de <hesitation> 'nior. :a mor :daa :a :mor zimi 'o. :tehn 'i :bluhba-a ti 'i :mor :on 'de mu 'nior, :mor or 'pli 'ni :bioru:, or no-a :gbele-a dhih zimi-eh 'kpa 'de weh, 'de on 'da a 'kpa-' :gwlor. :ka on ye-eh 'de on 'da, zimi :ne 'noror' 'o 'de or 'da keen, 'de on 'da a po-eh 'de 'slaa ken eh :mor 'yu 'oo'. A :zulu:+ 'wluh 'de zimi-'. :eh mor 'ni 'nynor dhe-a 'dlu :eh no-a 'na ni 'or :dle-' :ni 'o, <hesitation> or :za 'de 'ni worn 'i :ya-a' gwlor, :mor zimi-eh :ne 'de eh bo eh :mor 'yu 'o. :a :mor :gwlor-nyor+ a :zulu:+ 'wluh 'de zimi-'. Eh-: :korn 'be 'kpa nimi-eh, nimi-a klehkpeh :a 'ble-a 'de 'kwla, <hesitation> eh-: poli'-a pobo: ya 'de 'kmo :daa :a 'ble-a 'de :a mu-or ken kpa-' <hesitation> 'kwla :ya-dih gwlor de. :a yi-a 'nor 'kmo bo :gwlor deh se :ne zai' :gwlor deh se :ne zai'. deh+-a klehkpeh en no 'kwla. 'De :baa' :or 'kla-a :jii, or-: :ya 'de :gwlor deh. :yee' nimi :eh :ne-a 'de 'kwla eh-: no :zai' nyorsoa no 'yu :or dhu-a nyorsoa, :or ne-a 'de :a 'dlu :a :baa'-a 'da-dih-a nyorsoa, :or gwle-a 'o. nini :eh :ne-a 'de 'kwla eh-: :nena: deh+ :en-a 'nor gwlor-' gbalor 'i :yelih 'i me-: no :tehn 'i :tehn 'i deh+ me-: or no :weh 'de or mu-a no. dha :gbaa mlai' 'de jorwor: or 'da :yee' deh+ :daa 'on no-a eh :dhie: :ao', nyor :or mu-ih di :eh, nyor :or mu 'nyne 'dhu dih-' :eh, nyor :or mu-ih :korn :eh? 'An mu 'de 'bluhbor :mu, 'on 'ye mu 'on 'ye nyor no 'de 'an-a' nyior-tu 'di, 'de 'an-a' :gwlor-nyor-tu 'di :ka 'on :ne-a or 'ye-a 'o :ne. 'De jorwor: :a :mor :gwlor-nyor :daa 'de or mu-a :ne-'.